Eee! maro ny lafarainy misy e, misy la fariny vita avy amin'ny blé mbazaha varimbazaha io, misy avao koa ny afariny vita avy amin'ny kajaha, misy ny lafariny vita avy amin'ny tsako, ao avao koa ny lafariny vita avy amin'ny ble, ble tsaraiko eto zao ble gasy